मेकअप का उद्देश्य मुख्य रूप से चेहरा सुंदर बनाना और आत्मिक विश्वास बढ़ाना होता है। यह व्यक्ति की त्वचा की रंगत को निखारने दाग धब्बों को छुपाने और आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। सुंदरता बढ़ाना मेकअप चेहरे को आकर्षक बनाते हुए जैसे होंठ और गाल को उभारना दाग धब्बे छुपाना मेकअप त्वचा को दाग धब्बे और झुर्रियाँ छुपाता है। जिससे चेहरा साफ और निखरा दिखाई देता है। आत्मविश्वास बढ़ाना जब कोई व्यक्ति अच्छे से सज धज कर तैयार हो तो उसे अपनी उपस्थिति पर अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है। सजावट और स्टाइल मेकअप एक प्रकार से आत्म अभिव्यक्ति का तरीका और भी होता है जो व्यक्ति अपनी स्टार और फैशन को भी दिखा सके। कुल मिलाकर मेकअप का उद्देश्य चेहरा निखारना आकर्षण बढ़ाना होता है।